Fye ɗye mami ge yna mi snu wo ynage. Hega ɗye-miga aza che gnuda ko kwa-nɗye ga yi gimi snu ynage, miga epa snu ma gna gi aza nɗye, gag a ɓami mi snu a, lon mi ga da gi mi anukodo za, de egbe’ heɗye, mi mama fye zhi’o efye kaza nyi, mi ga chni ɓe megna ɗye-ko yizo-chochi, ko yi lo-e inn-eh-eh hotel, yi lo snu ɓe hna fyo he anuko da za hna ga zhi he, sega lo fi ba hnalo-ɓe ɗye da’za de ye yna hega ɗye he shi zade zhi ko wo yi ynade wo ɓa gi he, ko aza do zhi a ko nuwna nu a ze kpe he, hega sega fyo, hega dna âri, sega fyo zu-wa sasa ɓase, se snu esa yna closing ge yna shna dye ɓwayi aga snu kristimasi nyi a ɗye a, zado a yna znucha a-a pisse nu ko ena na a ynaɗyi snu a’ a- a knudo nu ko-a-a- nuwna na, ayna mwabare nɗye aga shi lo ba yna ge yna ko ynaɗye hni, nasala kâalla aga snu hega wo chni ayna ɓye snu gi he ge sega lo yndye hna aga la kpa wori hna de yi gbo bande to ynaɗyi nɗye sega ɗyi yna hna no, aga wori hna sa pete, pete, pete a gi zâzâ gi wa to wo, ke ɗye ynaɗyi ɗyegoi nyi hna se shi se kpe wori dyi. Zade hna la zhige yna he kpe’ ɓa da zna yna, ayna zhi he ge ga mwa, a ɗye za’za he dna ba hna lo yna hega ɗyi, ke he sni he ka. e’. ge, ke he ɗyi he sni kehe ya, zade zhi wo ba kade ɗyi ari seto fyo, zu-wa sa dye ɓase, sego gye se kna ya e ɓa hna lo yna. Ewori hna lo, mi ga gna ɗye, ɓami migaga snu mi mama fye efye hna nga kni shna hna ɓye alo alo fyo yna ɗye ɓa zade ge yna nɗye he yi ewo nu zade hna ga yi ge nu-a bma wo snu a si gi wo, ko he ɗye, he si gi aza, wa eɓwa, he kpe eɓwa ɗya chegnu do e kayi zha zha қhi қhi ri n ɓa pe do, za de ɗye hna wo dog e ɗye gon zade hna yige ɗye goi, aga’ ɓwa chegnudo ga ɗye ɗye abe ɗye hna nɗye ɓega gnu na gi he nu hega ɗye ɗye a ɓeɗye la-ɓẻrẻ ala ta ɓwa chi ɓyi, tin he ke ge zni nɗye ga ayi lom a agna dye ha aza chegnudo zhi-қhi қhiri ɗye heɗye ɗye he ɓwa ynaɗyi si gi aza, ko he si’ yna gi aza asni, ai a snun bayi, hega ɗye ɗye a ɓe ɓe ɗye hna a ɗu he ɗu ɗu ha chni ɓe he lan, hega ɗye shna ɗye ɓe he snu’ yna e zogo nyi, ɓe kamata hega ga snu aɓe yna, bye ha aza cha gnu do ha da gi aza, zada ge hni ye wo ɓeta dege e bade ge-nu wa da gi he chniɓe wo yiwu nɗye se fi ma se de do ɓe wu ɗye ka za nyi hni

A wudo ɓe kaza nyi, zade zhi ɓa snu nyi, a snu nyi, zade hni snunyi asnu nyi nɗye hega yi’wo nu heɗye za knari, ko he zhi he mu’ ɓe nɗye hega snu, n da-gi he kai, ko hega gni wna lo, kai he ɓe snu a ta-ɓa wa ɓyin, hego ɓwa ɓe hna mu mu, esa azhi ga duya ha taɓa ha ɓe ɗye hna snu n, amma nɗye kega yi de ha zam be ha anukodo za, aga bma he ɓe hna agale hma he wu ye a snu gi he, wo ɓe hna ga ɓwayi shna ɗye he mula ɓe nyi asnu du a ga ɓwa epa kna dun, aga ɓwa aɓe gbma gbma hna snu aɗyi yna du, heɗye ga gi he zambe, he zambe mu hni woga gi he, a bwa snulo zaza za hega ɗye ɗye, ai ai zhi shna hna aɗye a kpedo babanci ye n, amma hega gna hega zna knari, knari, knari akpe akpe he ɓe mumu ye, akpe he ɓe mari ye aɓa kpe he ɓe ta sa yen se hega kpayi de azae, zade sha a, ko eza ga shi ba ga do’ ɓe hegna ɗye zala hnan, zala wo yi yi lo nu mwo wo snu wô wô he ɓwa wo ye ɗye ɗye shnala amma woyi shnala nu haya se heya tsi wo ba, hega tsi wo ba hega kpeko ɗye zaɗye la woyi zaɗye goi ko wo yi za ɗyego nun, aza do ga he ɗye ke we, aga ɓwa he ye chi chi, amu’ ɓe tu he ekpma a dna mimi ɗye yen, nuhni ekpma ɗye e-yi yna dodo yi jiji adodo, yi kynari, so hega ɗye-hega ɗye ɗye-e- ɓe he snu yna <hesitation> e snu yna gen amma se hegalo la-mimi ɗye hna pi ya ga ɗye zni hega kpecozni ɗye is woyi mimi bubu de za zae. Ko a snumi ɗye lo du ai, ma shi eyna ge ma anukodo za dodo a, wa anuko minukodo ɗye wa ko kayi yna ɗyemi ɗi, wo zhi mibe, a ka gna â â ɗye-e snu snu nana yi yi de za sha na ɗye a ɗye wo wo ma tsna, â,â wo ma’tsnan mi muko do ɗye ga ka wo’ tsnama ɗye, mmm! Ɗyehe gns za sha shnan, inaa-ɗye nɗye wo ɗyi fuwu was sha, ha lowo ba, ɗye hala ya shi de de we, wo ga kwa zhi ɓa ya shise, yaku zhi, ku zhi, wa;a, a, ɗye shna yiga snu gi wo dami ba yna ɗye mi ma’ tsna n, miga kawo’tsnama, yi ɗye ya zha? Hna yna to ɗye zagoi ɓe he mu yna. ɗye har nini ɓa he mu yna ɗye e koyi lo nun ha zhi nini shi ha ɗyi yna ri na, wa ɓwa wo nyi ye sa du wa ɓwa wonyi yesa du miga ɓwagna to, heɗye ungo, ɗye ba ba du zni woga bwa kai, eku, eku amma hega gna ɗye-hega yi emi mi jiji ke ho yi ekpma bubuyi kai, esun. Nɗye hega yilo, gaskya ha ɓwa za da he ba ko he birth day ɗye hegna hega snu hna eknumi ye zado ga zhi mwa, aga ɓw he ye chichi a, a ha, zawo ebwa hna wo gyna wo, wo, wo ɓe gynana mwo wogalo snu wo ɓede aɗye, za za zhin, amma eɗye hega yi ynage de azayi ko haga snu ɓe ɓe aza ga zhi he ba, abe he aɓa bma he snu a ye hewu shna ɗye mama feye ɗye hna nyi hega ɗye. He ɗye how far, agna nana eh-he mama fye a ke fye kaza nyi, a ka snu snu nana, he chni ɓe hegna ɗye, ɗye mi shi ɓe yna gaskya mi yi ynayna mwo, a ke wo yina to mi ɗye eyna ka za nyi, he zhi, mmm ma chnu zage, e yna kaza nyi hega ɗye nhni, he kpe ɓe da zna yna, a he ɓe hna go ga lo he ɓye ɓwa ge hega yi du chin, chin, shna eɗye aza amma zado ɗye shi’ kpma ko heɗye a snu’ ɓe hna, ɗɓye ha nukodo’ za yi noo-zaza kpe kon amma eza ɓwa ye ɗye kai, ɗye ɓe wa snu yne a ɓmya-ada aza gbma ɓa fi ba hudo ɓa snu ɓe ɓen, amma ɓa fyo ɓa tiwu, tiwurere kpe wo, saboda e ɓela awo mama fye atsi aga gbmada, a chegnudo gbma da, ɗye hwa a snu ada za za gbma ke a da he ɗye gbma du, ke he ɗye ɗye, a ɓe da zna kyo-de do amma nɗye ga yi lo nun, hegna ɗye zade he ɓwa dna zade shi ɓe n zade shi gna wo ɓwa dna he, ɓe n, he, a re nyize knari hega re nyize knari halo lala na ke ya ena, aze doure, aze doure, he kpayi de azae, ko wani sassa le, shna ɗye aza ɓwa yi du yna he yilo de azae.